A fomba fomba f- fomba fipasihagna pal- patalon <hesitation> arakaraka le patalon, izy koa ôhatra patalon velon-driragna vilômigny mihitsy le rirany zay le ho hita velon-driragna de velômigny le rirany fao izy kôa ôhatra jeans igny izy arahigny izy avy alefitry de izy avy alefitry amin-jay i leferany igny no ipasihagna anazy.